टेलीविजन ज्यां कुने हम टीबी बुलदा व एक इन उपकरण जू हमथै दूर बिटेय भिंज्यां बिडियो औडियो सिग्नल दिखांदू यू सिगनल पर काम करदू एंटीना टीवी मा सिगनल रूप मा काम करदू। टेलीविजन जू डेक्ओडर हूदू ऊ सिग्नल थै समझुदू चा डिकोडर सिग्नल थै बीडियो औडियो मा बदलदू बीडियो स्क्रीन पद दिखे जांदू और आडियो स्पीकर मा सुणे जांदू